Kua tubo aipea vaera oyembotapa oï yave, jaeko aekata mopëtï manguera omondo vaera ɨ jokoropi, ïru jaeko ayapota tɨaï fierro pukuva, jokua pe amuätä vaera oïme yave mbae oyopia guinoï